Mi artai mi firta notiije tayaare nden mi naftira e jark mi shiɓo riwa ngan, nden bo mi sorta tayare mi wattita bonnde mi haɓɓa, mi itta jark nden mi haɓɓa tayaareheire nden boɗɗum.